צו טראטן אזוי. אבער למשל דאס וואלט טאקע געשען און די וואסער וואלט ארויף געקומען העכער די גאנצע וועלט. וואלטן מענטשן געדארפט לעבן אינטערן וואסער. <hesitation> מ'וועלט געדארפט אפשר לעבן און סובמארינען און אזוי אומגיין. אדער וואלט די גאנצע וועלט געשטארבן.